Jenis wajan anti makaditak biasa ala paken pas tunu sesena nana'ak makaditak. Panvi besi ala taon neme besi cor biasa ala paken neu dode pake ha'i matua.